Wa ha wa ha maun am eli eli yakif nai nai i ibusu tu fita maun ibibita ibita kesne kesne i debu bala ra oba maun idebu lawaham abuna amoti suda bona masakiko wai isul sulu i kuma wahamal lau ra lewa i angka ra lo to idebun i kana lala maun am ikaseam amuti lok amelolok sampe sefu. rafela maun nam karja amhuna lohok am amraya kitanenek ya busu ibona laura ya hamau nikumawaha ham ha afelelelki ililikiu lau ra wamaun i sikra ralafole lau am abisnamolek ira botole meon idebu ideba la fole lewa maun i kasea i buna la fole yakif nai nai i yaka esana no bolo hae hun bole o buna wae huwe nu auna luman leo haitaun natara nafele yakahe am em lau ams Sis nua meon amuna nera esin o bemeon amesa lafolem mesalaya lay amraufaya am ambusu ambusu lau amhunara esi nemeon abala fole a amleleki tuyak maitua mau amhuna muna lolohok ameslomo halafolen ira ese ne bo tole meon amtebu tebu am hakalai enimetula fitemetula esene kastele amhuna emerai fol hau fela maun ubuna esi saja samua abuna hoholo sif